جے کوئی مینوں کھانا تے بلاؤندا ہے پر مینوں نہیں جانا چاہیدا۔ تاں تے میں پیار نال انج منا کرانگا، پہلا میں اُس دی دعوت تنّواد کرانگا تے کہانگا توہاڈا بہت بہت تنّواد کے تُسی مینوں اپنے کارخانے لئی سدیا۔ مینوں توہاڈے نال ملن دا موقعہ ملدا، پر حالاتاں کرکے معافی چاہندا ہاں۔ اس توں بعد میں بھَوِکھ وچ ملن دا وعدہ کرانگا، اگلی وار ضرور ملوں گے تے پھر چنگی گل بات کرانگے۔ مینوں پورا وشواش ہے کے اگے دے واراں وچ موقعہ ضرور ملے گا۔ آخر وچ میں اُنہنوں دوبارہ تنّواد کرانگا توہاڈی سمجھداری اتے پیار لئی تنّواد، توہاڈی مہمان نوازی دا مینوں بہت قدر ہے۔